Kenia pegua reta i cultura reta jaeko opa oyoavi avii oime yepe <hesitation> irundipa <hesitation> etnia reta jare jae reta jeko jae ko masai jei supe no jae reta oyomboete jare oime jae reta iyemongui oyuvanga reta vi opaete mbae jae reta apo pe no jeko rupi jukurai jae reta yepe, jukurai arakae guie ma jukurai yogueru yoguireko